che rib'aniik qaxa' li qawee' <hesitation> qas nab'eey qaqelsaj laj qayach'b'al chel qawee' tek'ara' kajpetek kachap li qaxeb' nojmaal qaxa' li li qawee' qab'an ki'ab' chiran qa nab'eey qapaq' li qawee' qas ela' <hesitation> k'o nik'yak chuwach k'o nik'yaj chi riij ke'ak che rixa'iik nojmaal rimal wa qas kisaqarek qas nab'eey qaxa' la' wee' patzalek lawee' ela' qas nojmal kaxa'an kaxa'an tek'ar' qast ketzaqt la' wee' e wa' pi alnaqiil kaxa'axtaj la wee' ketzaq lawee' qas kab'an kaan k'ax che lawee xaqara' y ralwaal rere la la jaloom kirb'an k'ax rajawxiik putzi'l chomaal kamilij la wee' kib'ixek che rajawxiik kach'ab'ej la wee' rimal la' wee' k'aslek cha y xaqara' kib'ixek che wa ra'at kaxa' la wee' rajawxiik kak'al la wee' kab'alk'atij che la xiyeb' wuxu' kak'am b'iik wa at b'anaq pi jun b'eey jun qana't ne chiran at b'anaq pi jun chek tinimet awet am kaxa' la wee' rajawxiik kaxa'an kak'al b'iik awee' kikb'aj li qatet' kamam wa kak'alt la' wee' kajiriy la wee' kataq'eq apa che'el xa tzaq wii' kaan chila' kak'ama wii' na la wee' cha' kataq'ek che rijiyxiik ela' kikb'aj li qate't qqamam rimal la' kaxa' la wee' rajawxiik qak'alan ma tzaq kaan rimal la wee' xaqara' k'aslek aweech qaloq'oj kab'an utziil chiran wa qaqach' awee' xaqara' rajawxiik qaya' chixe' jun suq'uul chek'eren rimal kiraxb'ek xa'kela' kik'iy la wee' xa' ela' qas rajawxiik qab'anan rimal la' qaxa' qawwe' qaqach' qawee kib'an otziil chiran ela' qas rajawxiik kintomaj kikb'imaj li qate't qamam ek'an cha'nem qab'ant chek qeen xu' qachap qaxeb' qaxe' qawee' qaqa qach'aj qawee' qach'aj qawee' chi' taq pilan o xapa' che'el k'o kajb'eek chi' maq'an ya' k'o chiran qaxa' qawee' qatzaq kaan qawee' chila' xaqara' <hesitation> qab'ant chek otzilaal che qawee' ela' rajawxiik kikb'anan rimal ewa' kik'utum kaan chaqan li qatet't qamam che qas rajawxiik kab'an che qawee' xaqara' laaq' taj kab'an k'ax chiran laaq' taj chech xib'on qakoj chiran ela' kinya' rib'ixiik rib'antajiik li qawee' chipaam pi li qak'aslemaal rimal qawee q'aq rimal qawee' k'o riya'tajiik xaqara' k'o richakansa'n chipan li qak'aslemaal ela'.